ओवन एक बहुत उपयोगी यंत्र होला और ईमे बहुत कुछ कम तेल और कम सामान में बनावल जा सकेला। बस एकर ढक्कन खोल के खाना के एकरे अंदर धर दीहल जाला और तापमान चुन लीहल जाला और टिमारो लगा दीहल जाला ताकि खाना पकले पे ए आवाज कई <hesitation> के ए याद दिया सके कि खाना हो गइल बा। लेकिन एमे धातु से बनल कउनो बर्तन नाहीं डारिके चाही, नाहीं ते ए खतरनाक हो सकेला।